عشان أتأكد من اللي أشوفه حقيقة أركز على التجارب الحسية، يعني أشوف الأشياء من حولي وأسمع الأصوات وأشعر بالأشياء اللي ألمسها، إذا كانت تجربتي تتكرر مع الآخرين فذا الشي يعطي إنطباع بأن الواقع حقيقي، لكن حتى لو كانت هناك أفكار عن العيش <hesitation> يعني في واقع تخيلي الأهم هو كيف نعيش اللحظة ونستمتع بها بالنهاية، وتجربتي ومشاعري هي التي تعطي حياة معنى.